कॉंप्यूटर मा सु रहे की सुब तेरे मा आपनो काई चे कीबोट वार चांस कॉंप्यूटर मा लिख जे कनेक्ट करें। ती काई चानु सुब काई वाहजाई ने ती काई आपनो पलावार रोजे ने ती निकल जे ती। चो काई कॉंप्यूटर मा चे ने रोहे ने चे। आपनो काई जे जे आपनो लिखने रो ने चो। सुब आपनो काई कीबोट वार चांस कॉंप्यूटर मा लिख जे ती चे। ती आपनो काई ती ने काई कागज काजे निकल जे ने चो पूरो कागज ने तो सबन जाए। ने आपनो जे जरूरत रोथी कॉंप्यूटर वार लिखने कागज जे ने बनाओने होई। ती चे काई चांस कॉंप्यूटर मा लिखने बनाओ। जे ने ये सब करने काई आपनो सुब कॉंप्यूटर वार कर। <hesitation> जे ती काई चे सुब बसा रोखी आपनो तेरें कीबोट वार लिख जे ती चेरें चू सुब चापाई जाए। तेरें कॉंप्यूटर मा ने सुब कर जे। आपनो जे कागज ने रोथी आपनो बनाओने ने चापने ने रोहे ती चू सुब कर जे।